السلام عليكم أول شي شكرا على هذي الفرصة يعني أنا متحمسة جدا إن يكون لي دور في هذا الفريق يعني وعندي خبرة في المجال وأحب أطور وأتعلم من نفسي كل شغلي يعتمد ع التنظيم والدجة يعني أنا أتأكد دايما إني أحجج الأهداف المطلوبة. وأتمنى أكون عند حسن ظنكم وأنا واثقة إني راح أجدر أضيف قيمة حقيقية للشركة